أنا أفضل الموسيقى الكلاسيكية وذلك بسبب الهدوء والسكينة في الموسيقى الكلاسيكية، <hesitation> الأعمال الكلاسيكية بتتضمن تعم- تعقيدًا وعمقًا موسيقيًا جميلًا، <hesitation> الموسيقى لها لمحات عن التاريخ والثقافة المختلفة ولها تجارب متنوعة يمكن أن تناسب كل الأوقات سواء كنت أرغب في التركيز أثناء العمل أو الاسترخاء بعد يوم طويل.